Nder daɓɓawa dum hulnata am wala ɓana ɓaɓa ladde ɓaɓa ladde do hulna am masin gam do nyama kusel himɓe ɓo ha ladde wala mo murimo mo mo mo mo monugo deer daɓɓaji dum nyamata a kusel himɓe ko kusel daɓɓaji fere.